Ínoohe sokuhĩs sonilemedudus mbõ enee zisaĩ źira nédoṗ moźinaġuhĩs éheren niźirũ hinum, nédoṗ, niġañuaġo mími éeṗanezoźoo. Móhuto, ério, kamiġaḃabumangu búlomemi mafiamiġaɭo buroken nédoṗ, nenaḃaso, boeñana netata, nelaalo, neralokee. Yáġudi, óonahehen áiro netiam niŋaŋanden burũale. Oo moṗeḃasoḃom, basonanaa na- naruġuniḃo nalaa dóolo. Yamero, bórotis, bórotiinezoḃurũale mee máñaśuku exaḃõ náḃe bahale, ótiabokaree naleḃunaa baso. Me oɭũho noini boretiam, olezim numuiniboretiam, burũale muṗe núḃuguoŋ. Yabubono, ónaamiġareeveloo, miźemeɭo yabubono kamieŋa báñiġufiruźe méniġuzozoo míniinoohe nilemedus kuhaŋunuġaɭo dimeɭieźamon, muṗe síġaree, baso biribio baɭemi Boeñananerũ dóolo músimoġazoe kutiilõ. Ediãs, énazoezomimi. Ediãs burũe buzunilu kázo kaɭoadiɭo ombiaḃe mee munaaduɭo baso narũniḃo bóoḃo muṗemi. Yálutu, oomuṗe manana, oonarũrũ, satukabaso. Abale, oxamarũ baso, omazim niḃuriame ni- nibahale maanu. Otindo naplaselomoźon, donañafimo, naodora. Imeɭemeŝe, katiakadime, tãalemezon, naḃay éleer donaɭome anifiaġaɭo ii- tãnazune, abale omame, moṗedonara niḃuriame. Mósimo inemieŋ ka- kálom kiale kaini oźumura mími kom ékeren, níġazo keeġo. Mómuṗamiini ínoohesonilemee e- e- edus soġuhĩs me múḃeinoo izamimuṗemi, ká